N'y légumes ndreky agnisany voankazo mora maratra izy ko amin'ny ankapobeny satria ra ohatra hoe ambela bé antragno amin'ny tany hazon-drivotra, mety aroa andro izy de efa ma- maratra, ohatra hoe atô agnaty frigidaire ndreky izy na herinandro izy ko ato amin'ilay magnatsiaka ambo na amle ambany, satria izy zegny matahotra alazo mamparatsy izy ake na lanim-bolavo zô ra apetraka amin'ny tany tsisy raha izy ko apetraka ato agnaty frigidaire zegny tsy ho azom-bolavo sady normale n'y fampagnatsiahana azy tegna mety.